أحب عيد الفطر لإنه يجمع العائلة والناس اللي أحبهم ،الأجواء تكون حلوة ،والفرحة واضحة في كل مكان من الفطور ، للزيارات، والهدايا، كلها تكون بلمسة دينية وروحية.